Ebirimwa hakayira obuthuku nabyu byabya isibiwithe eraha kundi omwisi amabiribya munene bukuma rundi embulha yamabiribya nyinene nabyu yikakolayithi yikabisumbuwa. So iwithe ebikaleka ebirimwa byosi ibyabineho ibyakulha ndeke. Kyikaleka iwalhangira iwasangana ebihimba ibya sibyangera, iwasangana ngesyamboko esyosi isyasyabirighana iwasangana emihogo yabya yabirighana kundi wukasangana omwisi nabiribya munene embulha yabulha so ahu siwangambwira wuthi ekyirimwa ikyikenditsema so ebirimwa nabyu bikathoka bithi bikanza ibyatsema.